كيف نحرق الماكلة في الجلاية أسهل طريقة بش نظفها نصب فيها ماء سخون وماء خل أبيض ونحطهم يغلو لمدة خمسة دقايق هكاكة ما تفوتش العشرة دقايق نبعتها نحيي من فوق الجهاز ونحط عليها نتساءل بيش نغسل بيه معانتها ونعملها حكا بسيطة في العادة تكون هكاكة بطريقة هذي التنظيف هيكون يساسر سهل ومش صعيب.